عنّا سؤال هون عم بي إلنا تخيّل إنّك مسافر عبر الزّمن وعاد بك الزّمن إلى الوراء خمسين عام؟ حِلوة الحياة كانت قبل خمسين عام. بي كفّي النّاس كانت أراب من بعضا، كان في تواصل اجتماعي، كان في جو إلفة وعيلة، والنّاس تزور بعض بالمناسبات، والنّاس تهنّي بعض بالمناسبات وبغير مناسبات، كانت الجيران قريبين من بعض، كان الأهل قريبين من بعض، كانت النّاس فيها ألفة وفيها محبّة وفيها ود وفيها طيبة. هلّق صار النّاس ما بئ في تواصل مع الأشخاص بالإحساس، تواصل عبر الواتس أب وعبر التّكنولوجيا وبعّد بعدت الناس عن بعضا، ما بئ في هيكي أرواح تتقابل مع بعضا بي محبّة، بي رُقي، بي طيبة، بي قلب طيّب، لأ أنا ب- بفضل إنّو الزّمن يرجع لورا هيدا الزّمن اللّي متئدّم أنا شخصياً ما بحبه.